فما واحد ساحر معروف بالسحر نتاعو يعمل كان الحاجات الخايبة ، الشريرة والكل ، في فديما العباد يدعو عليه بالشر فما نهار اخترع هو دوا على أساس باش يقزم بيه القرية الكل ويعملهم برشا مشاكل ، ياخي فبالغالط هكايا يعمل هاكا ويشرب هو الدوا هذاكا ويصير هو يقعد قصير وقزم علخر ، ومحب حتى واحد في القرية هذيكا ينقذوا ولا يعاونوا عخاطر هو شرير في الأساس.